אלמשרוב אלמופדל עדי הוא א־שאי אלמגרבי، עלאש؟ חית פיה טעם ח'אס אוא ראיחה א־נענאע כאתזיד עליה אינתעאש אוא חיוויא, א־תח'דיר יבדא ב־ע'לי אלמא, מן בעד נזיד עלيه אואראק א־שאי אלאח'דר ונח'ליה יתע'לא שוייא, מן בעד כנציף נענאע טאזג' אוא סכר חסב א־ד'וק, כנקלב אלמזיג' בשוייא ע'סחר, אוא מןבעד כנסכב א־שאי פי אלכּוּאס בטּריקה מרתפעה באש יטלע א־רע'וה, א־שאי אלמגרבי מאשי ע'י משרוב הוא עאד ותרחיב וחפאוה.